عشان أغلف هدية، بشتري لها سيلفر، أو ورق كريشة، أغلفها فيه، وباحط الهدية في النص وألملم عليها <hesitation> ورج التغليف، وأربطه بشريط الستان، عشان يصير شكله زين.